Taalel taalel jannata booyel, Woodi goygoy wa feere don hula nastugo nder nyibre kanko ko nder sei ni odon joodi haa babal laddum oyida nastugo babal nyibre to o nasti nder haske bo odon hulna bikkon nden bikkon wari faami oyida nder nyibre nyede go kan be itti kulol be nangi mo be habbi be sakkini mo haa nder nyibre man.